في يوم من الأيام الساحر حاول يسوي تعويزة جديدة، بس بالغ فيها وصار خجمه صغير جداً، صار يواجه صعوبة في التنقل وفي التعامل مع الأشياء من حوله، المهم إنه هو فضل يعمل هيكي وبعدها بعد فترة تعلم إنه لازم يكون في حزر مع السحر مش كل حاجة يجربها ومش كل حاجة يعملها.